Am--mmm- <hesitation> ndonna nkir mbira nki mbiri nyina dohk-e bhe bọwọm ma bi bong etzene bong etzene, de ephiebbi bonga nden ri nphiebbi ophiebbi ozam ke essam, se mbiri nnongha asim ke essam, ka odik okaa' eche ephiebbi ophiebbi erọnga asim, johk ephiebbi erup ewatt and gn- <noise> ka odik oka johk cha ira m/a ndohk bi che de biri erronga asim kponkpong ephiebbi ophiebbi nnong johk nnonga eche nnong ejzene cha mo oyeri ekpiri nnam mo biri oyeri odo vonga da ke okpo ewatt ophiebbi ophiebbi mkpa nnam nnonga ikandem but ika ndem ephiebbi idongi odongi, den ga ya-e yim mi nvi nchera ka etzene cha kaam mbiri nnonga chibi da eni ephiebbi me cho ebiri ehama esim nong a.

Macha ewingi ewingi da arre ewingi me macha abi itta amaa atta man adem mbuma kama ogbe da ka achen gi nne obi ewingi ke atte da abhe assim osima be bhe vor arobhi mama ada vora echi ewingi essa effu akki me bi wuru wuru wuru mada e wokhi ephara. essara nduma bi affu pa ewingi opiakpiakopiaki ama agbor phott macha okima abori he affoh sa ewingi ehambi ebaror mmo me effor. Ereng ewowa kwe me dohk and ga ottem kwa jork biphir dohk, okaam jork cha aba itta ayeri jork nkho nfa, ke ko odam, emmaa' kor oham, but ke oham effa cho omo osima ouu ereng. yam kwoh omor orenga, ke asima ahuma mbuma pe odam nwuma kwa ohum opiri onoma eho maa oyinga owa me ono osini ehor ndaaaga ya yara ndanga ohohk me da ereng em e ekwowa ogbe nwakwa sa ereng erenga me ma bhe ekwu ekwowa bi ekhori okohn me ewot bi kpot osore bi mim okpe me irerek, ma si ira ereng mare ma ojujue omaa' bi pope mando kwa ereng ene phona erima he ma eda yima ke eppe.